Tabla martillë am, jadun yë wopëp ko'o clavo kuwopë, martillë am yë kuwopëp jadun yë tunëp kë am yë wopëp yë martillë am clavo mat'sidëp jadun wopëp.